जु खाना छिन वेमा अगर ज़्यादा मसाला वे गो ज़्यादा गरम मसाला वे गो ता ऊ हमते नुक्सान पोहचोंदु उ हमू ते प्रभावित कन वेन हमा गैस बड़ जानि हुमा आंतु मा जलन वे जलन वे जनि उ खराब कण आंतु ते अर क्वे जान चिपको जन जन हम मैदा वावू खांडो खोला ता उ हमा आंतु पर चिपक जान अर क्वे हम ज़्यादा खट्टू भी नि खे सकन उ भी हमा शरीर ते ज़्यादा नुक्सान पोह्चों।